Paquí enas taonas pos sota, cavallu i rei. Peru assina hiziendu memoria pos, craru, el pan brancu, el pan de centenu, el pan de massa mairi, el pan de cerealis, el pan vencíu pal gaspachu, la baguette, la chapata i assina hata una lista bien larga. Velaquí los que más se gastan, enque de seguru que se quean patrás mas dunus quantus. Peru no dó ara mesmu.